Se mbaetɨi aja ambaegua supermercado rupi, se aguaiño tembiu oyeapogue, seaïño, mbaetɨ aikatu akocina, jäërämo mbaetɨ aja agua cocina peguara